Agar men kafeda kimgadir qahva to'kib yuborgan bo'lsam, akbatta, o'zimni judayam <hesitation> uyalgan, aybdor his qilib, kechirim so'rashga tushardim. <hesitation> Undan qilgan ishim uchun kechirim so'rashini aytardim va buni yuvishim uchun nima qilishim kerakligini ham so'rardim.